'Ngo eskoba naka a ba nakaj ni be'é che nakaj a' ni'hia nako' rabe' ni'hia nako chabe', ni sisa' kwi re'ej kwej man na'bbe nakaj sani sisi mar an ni'in taj ki'hiaj man, naki'hiaj sa' re' man nari re' man ni ko' re' 'ngo kakíj ni ka'bbe ñunj naka' re', ni ba eskoba lí si'hiaj sin' niñan kwenta na'nin' re' chuhua tambo, kwenta si ka kíj chuhua si tambo re' ni ro'min 'ngo eskoba ta sisi 'na' 'ngo chuku 'hiaj chu'bbi ta'ní re', akaj re' o' re' chuku ta ni sisi ba hio'ó hiaj chuhua tukuat nin', ka'anj chata' chuhua tukua re' niñan kuxunj re' staré nej niñan kuxunj re hiako' niñan naka' nint katin be', sisi be' chun min niñan naka' re' ta ni namin sa'aj ni sisi naka naka re' ni ahiu chaj, ni min re'ej be ta ni akaj re' re'ej man, ni kiran re' a'ngo ta ni kire' re' naka' re', sisi nitaj eskoba ba bé ta ni skiret naka' chuhua tukua re'.